يعني يا صاحبي نختار نحنا نقدر نتحكم بطقس حتى نخلي العالم كله عايش الجو ربيع جوي جميل الجو بيهي كله شيء جميل، أما القوة الخارقة البدنية فهي لا تفيد إلا أنا فقط أما التحكم بهذا الطقس نريد أن <hesitation> نساعد به إخواننا بفلسطين ونبعد عنهم تلك البرد القارص.